Etoopiya kam, fina-tawa to lesdi Etoopiya kannjum woni, haala waɗitaare, haala naatal, haala fawnugo, ɓe ɗo pawna, ɓe waɗitoo, ɓe wooɗa.